<hesitation> Mitombona longany, magnano asa soa zao anao de anao nognany amzay hoe asa soa zegny sy mitady sy hoe akeza tombony ho anahy fa de magnano sy anao de amin'ny hafaliam-ponao no anaovanao agn'iny ka na oe sisy mankasitraka azany, defa nagnano enao zegny de zegny zava-dehibe.